Gny iharoan'ny gny éléphants raiky, vondro maromaro mitambatsy raiky, da izy, mba hahafahandreo mifampianatsy, mifampivelatsy, mifampivoatsy gny samy elefanta. Eo avao koa izy mba hahafahandreo mampitombo gn'isandreo miaraky. Zay moa gn'avantages tombotsoa azo avy aminazy iereo miaraky tapitsy indray mandeha aby igny mifankahita na gny lahiny na gny vaviny da samy miaraky eo. Fa gn'ankoatsin'izay koa igny ahafahandreo mizara gny sakafo sy gny raha iarahandreo miaina. Izy io manko sahala amy gn'olombelo, mahay miay miaraky koa gn'elefanta.